Razor, razor blade yeah razor blade I know razor blade can be use to remove body hair from on ley body true the act of shaving yeah razor blade can be use to remove hair from on your body true the act of shaving you can shave you use a comb and a razor to shave your beard to cut your hair to shave under your arm in front your private part so many things you can use razor to do razor blade but me one nor ley main re- thing I know ley use razor blade for to shave your beard cut your hair shave hair under your arm any hair growing on ley body la a ley can use razor for you can use it to cut also because it’s a sharp tool yeah razor blade la sharp tool you can use it to cut your hair shave your beard your mustache hair under your arm hair to your private part any part lor your body Hair air and you want to remove a you can use razor blade ley get different different type ho nah nah ley fixing some in shaving stick ley fixing some in stick ley get some in current wor ley people can use to cut la hair with ley get ley shaving stick neh both electrical and manual ley one where you can use with your hand ley one wor can you can use it with current you know thing advancing day by day ley fixing different different new new modern thing neh but me ley main thing I know ley can use razor blade for la to remove hair from on ley body any part of ley body your hay your beard your mustache under your arm your private part anywhere hair growing on your body you can use razor blade to remove a by either shaving or cutting it la a me I know ley can use razor blade for.